ارے میاں، اے سی کا جگاڑ سُن کے واہ بولنا تم۔ دیکھو، ایئر کنڈیشنر کا اصلی ہیرو ہے ریفریجرنٹ گیس۔ یہ اندر گھومتا رہتا اور گرم ہوا کی ہیٹ کو ابزورب کر لیتا۔ سین ایسا ہے، روم کے اندر ایک ایواپوریٹر کوئل رہتا، وہ ریفریجرنٹ ٹھنڈا رہتا۔ جب فین ہوا کھیچ کے اُس کوئل میں بھیجتا تو کوئل ہوا کی ہیٹ ابزورب کر لیتی۔ اور ہوا ٹھنڈی ہو کے روم میں واپس آ جاتی، مطلب آپ کو ایک دم چِلڈ ایئر ملتی۔ پھر وہ ریفریجرنٹ گرم ہو جاتا اور کمپریسر اُس کو پریشر سے باہر لے کے جا کے کنڈینسر کوئل میں بھیج دیتا جو روم کے باہر ہوتا۔ وہاں ہیٹ باہر نکل جاتی اور گیس پھر سے <hesitation> ٹھنڈا بن کے سائیکل کنٹینیو کر کے واپس آ جاتی۔ سمپل ورڈز میں، اے سی بولے تو ہوا کو ڈائریکٹلی ٹھنڈا نہیں کرتی، لیکن اس کا ہیٹ نکال کے پھیکتے ہیں۔ پھر اُس کو ٹھنڈا کر کے واپس اپنے روم میں سرکولیٹ کرتی۔ مطلب ایک دم جگاڑ، سسٹم اندر ٹھنڈک، باہر گرمی لوڈ ہے۔